Miketriky aminy ñy raha maitso ñ'ahy ñy teako. fotone mba mañomea tsiro hafa ñ'azy iñy. mañomea <shushes> loko hafa. manahaky anizao teña lafa miketriky aminy ñy ravin-tongolo. maitsomaitso ie ro sady misy tsiro hafa. manahaky anizao teña lafa manao lasary. na miketriky paty afaky asian-teña kotomila.